Pues na rathe ra many ni rh lo gexlyw, xnan ma ni rxëdy lama, per com bgui xnan ma ni catio lama, za rzacknú th xminy nú gitionú lñára vi’a tchi danuun ni gidid nú th ejemplo xina na xmud nú te tchgi par gichel rabi xi gaw raví, gula xina tio rabi, gula xina gickuloo rabi lá ra vi, tchi zepa ga ni rgune ra animal dix la xiny, cualquier th ra many, ra ngultie’gy, ra gug’e ra, lat bëb ma náma bichy’a xnan ma rgian lama chic hi lama va tiobe ma’a láma va run ma gan gitiez ma, láma zú lama, tchi lama ni quil ma xi gaw ma per xnan ma ni bzan lama xina quil ma xi gaw ma tchi zega za bich za, <hesitation> xnan ma, la xnan. ma cayun gús ah sackani ni rawa, te zë-zëni per com lama rgunemadix la xiny ma ni ginizanu per com zë ni bzan dios lama pero núma danuun queity randinu rguma na dix la ra xiny ma, tchi-tchi lama tió ma ‘ah lama zaloo gun guz za ra bich va, lama zalo ginaz ra bziny, lar ama zalo, <hesitation> rndatz m axina rza xnan ma va nald ma xnan ma chiqui rnatz ma, rathe ra animal nickla béw, niza conej’w niza, rathe dis animal ni bzan dios lo gexlyw ah siempre láh xnan ma ni rlui lama cini gun ma, xini na ginazma lara ni gaw ma, quily ma ni gaw ma ze ni zlua náré com rckudiag ma xtix xnan ma ni va rguine ga xnan ma dix lamá, nú ma queity bdëdy di dios permis par gydon nú gininee ma xiny ma va, per náre zë zlua náre, la ma ni rgui ne gama dix xiny ma te tchi xina tio ni xina gibany ni quily ni xi gaw ni.